समज तुमका बताते खूप दिस बरे दोवरुंग जायें जाल्यार ते तुंमि वळे दोवरुंग जाइना, ते सुके असांग जायें तया खातीर मट्शा निबार दाखोव येता तुमच्या, आनी मगेऱ घरांत हडून कालोखां जम्णीर पपेऱार किवा कपड्याचेर पाटुळुं दोवरा। तेंका पाणी उरत जाल्यार ते पिड्यार जाऊंग शकतात आनी तेंका कोम योंग शकतात। कोम इलेले बातत खाल्यार जीवन माल असता, मनन ते एका ता रूजत घाल नळ्या भार उदया।